<noise> Hmmm en gamdi am yaake min ɓingel petel. ɗon yaake en yahi zoo, en yahi suudu siiwtare se en yaahi pellel sooɗogo ice crim haa Yola international hotel. Mi yejjitay yaake may haa jutta bo veli am to mi numti.